د ځنګل په اړه فکر کول ما ته د طبیعت ژور ځواک، پټ رازونه، او د ژوند نه ختمېدونکې خوځښت راپه یادوي. ځنګل لکه یو ژوندى کتاب دی، چې هره ونه، هر آواز، او هر سیوری پشکی یو داستان لري. دا ځای د ودې، نوي پیلونو، خو همداراز د ورکیدو او ځان موندلو ځای دی. پشکی د وحشت او ښکلا یوځای شتون دی، او هر څوک چې ورننوځي، بدل راوزي.